<noise> menurut kita hidup jadi menurut kita kalo hidup kalo tanpa teknologi itu tara bisa bikiapa kong kita bilang tara bisa karena contoh kaya hp kalo misalkan tong tarada hp itu tong kaya <noise> apa kaya tara bisa tau informasi bagitu kaya informasi penting informasi penting kaya contoh kaya urusan di kantor ka urusan di skolah ka bagitu kalo macam tarada hp itu akang susah orang hubungi pa torang deng susah tong mo hubungi orang itu dang hubungi orang orang itu mo cari tau informasi yang jelas trus juga kaya motor motor itu kalo tong tara ada motor tong mo perlu kaya mo pi mana kaya ada keperluan mendadak bagitu kong tong ada mo bacapat kong macam misalkan tong tara motor itu susah tong mo pi urusan kiri kanan bisa kalo tong pake orang punya tapi kan tara sama deng tong punya sandiri begitu jadi itu yang itu yang kita bilang tarada. Teknologi tu tara bisa tu kaya bagitu jadi jadi tong harus tong harus punya sandiri bagitu kaya hp motor leptop apalagi leptop leptop itu kalo macam tong kaya mo biking biking sesuatu kaya mo baketik tugas ka bagitu kong tong mo apa mo kaya mo perlu skali begitu kan tara mungkin tong mo harus capat capat pake orang punya bagitu jadi harus tong punya tu harus ada bagitu. <noise>